Nti meekyerɛ kwan a mɛfa so a mɛyɛ nkwan ketewaa bi nti ebia mpɛ sɛ nyɛ adwene nkwan a, deɛ ɔdi kan no, mɛpɛ adwene no ne maahohoro ho yie ne nde agu sereba mu. Nde gu sereba mu a ne afei maatwitwa gyeenee agu ho ne nde nkyene ato ho ne sɛ nde ntoosi bɛyɛ a, nde kakra to aseɛ wie a ne nde nsuo kakra agu ho ne afei maapagya asi gya so nti ɔhuru kakra a ne afei mako ne a matwi no, ne maahono ne nde agum ne afei nde gum a ne nde nsuo agum akɔduru baabi a mpɛ sɛ ɔduru no ahaa ne nde asi so kakra ama ne adi simma bɛyɛ aduasa de kɔ aduanan. Ɔbɛduru saa no, ne afei bibiaa abene a wotim di nti nkwan kakra a meekyerɛ sɛdeɛ mɛsi ayɛ ne yɛ adwene nkwan ketewaa bi. Adwene nkwan ketewaa bi. Wɔɔyɛ a wommrɛ hoo koraa sɛdeɛ maka no ara.